Ny biby matsilo saiña: ny elefanta izy mana fitadidia maro, da bakeo lambo-ndraño, da razako, da goaîky amy voro, renara tsy misy aMadagasikara; fa izy maña- matsilo saiña koa izy io.